राजनीति में समझौतों पार्टियों के बीच होवे। एमे जसा कांग्रेस पार्टी हे भाजपा पार्टी हे और। कई तरह की पार्टीया समझौतों का निवारण करे। एमे अगर भूमिका रेगी तो। <hesitation> पक्ष और विपक्ष दो तरह की भूमिका रेवे। जो मारा मायना से तो पक्ष की तरफ बात करबो चाव। और पक्ष में बात होवे जीकी समझौता की वो सत्य की बात रेवे और ई वजह से हमें उमे राजनीति में अच्छी तरह से भूमिका निभानि चावे। और जो सत्य बात हे उसी को समझौतो सही होवे।